Kapele dimri, kapele për kopshtari, kapele për skijim, kapele me lëkurë e kapele me vizore. Ktò kapele mund të vishen për t'u mbrojtur nga shi, dielli o thjesht për modë.